د پیشوګانو څو نسلونه پیژنئ؟ د پیشوګانو نسلونه مختلف دي او په ټولیز ډول یې ګڼ شمېر فرعي نسلونه شتون لري. د کورني پیشوګانو ځینې مشهوره نسلونه لکه پرسیان پیشوګانې چې اوږده وېښتان او لوړ جسم لري، مین کوون پیشوګانې چې د اوږدو وېښتانو او زړه ور طبیعت لرونکي دي، برتانوي پیشوګانې چې پیاوړي جسم او لنډو وېښتانوڅیځتنی دې، د بنګال پیشوګانې چې د جاګوار او ببر د ځناور سره ورته شکل لري، سکاتیش فولډ پیشوګانې چې غوږونه یې مخته ټیټېږي. د دې نسلونو ترمنځ زیات توپیرونه شتون لري، نه یوازې په ظاهري بڼه کې، بلکې په شخصیت او د ژوندانه چلند کې هم سره فرق لری